Makanan yang kuliner yang biasoe ditemui di indonesia tu yang pernah aku makan tu seafood biase e seafood tu ade galek sih mudah ditemui aku pernah makan di jogja seafood waktu tu dengen kawanku teros e seafood tu kan banyak macam e kan dak pulek isi e tu ini apetu ade e ade cumi ade udang cak tu kan banyak isie tu biaso kan dimasak seafood lada hitam banyak lah jenise tukan tergantong yang kitek galak cak tu kan nak nak jenis ape masakane teros ade pulek cak bakso bakso tu kan e banyak banyak di temui pulek terus banyak peminat e pulek bakso tu biaso e kan makan makan makan tu apolagi mosem mosem ujan bajik pas dengen cak tu kan karne kan makanane tu kan bekuah teros biaso e tu muat e tu dengen dageng sapi biasoe dageng sapi e tu di geleng teros dikasih tepong ade yang dikasih tepong ade yang dak tergantong dari wang mbuat e kan nak yang ade tepong dengan dak tu kan tapi biaso e tu lemak tu yang dak pakai tepong karne tekstur e tu yang urat urat e tu teraso cak tu biaso e pulek kan wang jual jual e tu kan ade di pengger pengger jalan cak tu kan yang pake gerobak gerobak tu pokok e mudah di temui dan murah pulek hargoe tu Selaen bakso dengan seafood tu ade pulek e gacoan kuliner di indonesia kan gacoan tu paleng banyak dengen pulek rami terus di setiap gacoan pasti ngantri e tu panjang gacoan tu kan murah teros e lemak pulek gacoan tu banyak level e ade level satu due tige empat dan seterus e kan gacoan pulek hak hargoe pulek dak mahal mahal bajek teros di gacoan pulek dak pulek em <hesitation> menue tu bukan menu mie bae ade pulek udang e ade pulek lumpia teros ade pulek minoman e intine tu hargo e tu murah terjangkau teros enak lemak cak tukan teros makanan yang ba yang ditemui di indonesia tu adelagi selaen tu ade pulek eh mie ayam mie ayam tu banyak pulek minat e tu banyak pulek wang galak teros ade pul mbuat e tu mudah pakai mie biaso e kan mie dipasar pasar tu pacak pulek dibikin mie ayam atau dak tu mie burung dara yang di temui di supermarket di warong cak tu kan ade pacak pulek mbuat mie tu dibuat pakai tepong tu mbuat dewek kalo nak lebih e aman lebih enak tu buat dewek kan biasoe wang wang doson tu biaso e wang desa desa cak tu ibuk ibuk tu pacak mbuat dewek kan mie e tu pakai tepong cak tu maken lebih banyak lebih murah katek e men mbuat dewek tu teros dimasak lah mie tu kan di ini abes di masak tu di e <hesitation> dikasih bumbu biaso e tu habes itu kan mie ayam e itu kan ade topping bakso cak tu kan teros dikasih ayam pulek